Yichao ngifikundi ni yichao vya aina ya nyama lakini garama ya nyama uyali imetua ambacho tulikilima kwa hali ya matu tulalinayo hati fo.